Si àdduna societé la <noise> nañ bokk comme nii man ak yow ni ñu toog nii <noise> am na njëriñ, am na looy liggéey <noise> yóbbante ko ay nit comme ñun ab njëriñ la, <noise> samp dëkk <noise> ay nit ñëw fekk la ngeen toog foofu <noise> njëriñ la, <noise> samp lópitaal ngay ay fay ay nit njëriñ la, nga nekk borom réew nga am ay miniteer ñu ñu ay ré- ñu aar réew ma njëriñ la, nga am ay miniteer ñu ay ay ay ay ay polise ñu aar réew ma njëriñ la. <noise> Nit daal njëriñam dafa bari, fekkee xel bi baax na lu mu war a def bari na, lu ko yokk, lu koy aar bari na lool lool lool lool, kanaa am doole ak ñàkk a am doole <noise> waaye nit <noise> kay bi la yàlla bind may la xel deseetula dara, xel nag mooy nit. <noise> Aw doomu adama njëriñam du jeex, du xaaj, parce que ñëpp munuñ bokk am, tey mun nga am yàlla may la, man yoruma, et ma ñëw ne la ah man de tey awuma dara, suma kër nga yëkkati dara may ma loolu njëriñ la. Njëriñ nit yore atelier(am) nga indi sa piis amuloo xaalis, nga ne ah man de tey suma waa kër yee seen yére dafa lakk awma xaalis de mu ñawal la ko njëriñ la, nga ñëw fekk pël bi si gétt gi meew meew laa bugg mu yëkkati meew may la doo jënd, njëriñ la, nga daje ak nit muy dawal oto nga ne ko ah man awma paas de <noise> mu ne la yéegal ma yóbbu la njëriñ la. <noise>